Al e impusibul che la inteligensa artficiala a sostituisa l'inteligensa d'le persun-e, per lo meno d'le persun-e ch'al a ün'inteligensa nurmala e anche perché për creé l'inteligensa artificiala a i va sempre prima 'na testa ch'a pensa